काल माझ्या मोबाईल आन एक वेगळोच नवें कसलो तरी अॅप डाउनलोड जावण आसलो पण मी तार तो केवा डाउनलोड करूकात नासलो तरी जावण तो कसो थाय आलो तांत कळणा जाला, पण मी तो अॅप ओपन करूंक ना, मंगेर मी तेचा नाव घेवण इंटरनेट चेर सर्च केला आणी तेची इंफॉर्मेशन बगली, मंगेर मी माझ्या फ्रेंण्डाक ह्या सगळा सांगला आणी तेणी मंगेर माझो फोन घेवण सायबर सेल गेलो आणी मंगेर मका कवलां की माझो फोन हॅक जालो तो, मंगेर तेच्यानी मका तो सारको करुण दिलो।